ཁས་ལས་ང་རེ་ཆུ་བོམས་དཀྱམ་ཆུག་ན་འཆི་ཡག་པོ་ལགས་སོ་མ་ཤོག་ངར་སྨོད་པོ་བཞིན་དྲག་ཚེན་དེ་ལར་མ་རེ་ན་ཁར་སྟག་ཡི་ཡོན་ཐུག་ཟག་ཙམ་བཞི་ཡོད་སོང་ངའི་ཡིན་གྱི་འགྲོག་ཚེན་རི་སྟི་འཚལ་མི་ཤིག་ང་ཡི་ག་ངོ་ཉོས་སྦྱད་བར་ཚེག་ཅན་གྲུབ་ཡོང། ང་གལ་རེའི་ང་རེ་ཧུ་ལག་སྦེ་རེ་རིན་རི་ཧེ་རེ་གཟིང་ཏའོ་འཛིན་འདི་ར། ཨ་ཡོད་མ་ཨ་རིང་བའི་ཡོང་ཆ་ཀིན་འདི་ཞལ་གཏོར་ཏང་ཨ་ཡོད་འདི་ཆུ་ཀིན་མ་རིང་བའི་ཡོང་ར་ཝོ་ཙམ་ཡག་འདི་ལྟོ་འདོ་མར་འཁྲབས་ཏར། སྡོས་རི་འདི་ཡག་མའང་ལྷད་ལ་གཏོར་མ་ཀིན་རི་བའི་ཐམས་ཅན་དགའ་རང་འདི་ཟག་འདེ་ཀྵལ་རེ་མའང་འདྲི་ཡིན་དང་ཚིག་ཐང་འདི་མི་ཤོག་གཏོང། ཀུ་ཤིག་ཉིད་ང་ཤིང་སྟོང་རི་ཡང་ཐང་འགྲམ་འགྲོ་མ་བྲག་ཡང་ཉམས་པོ་འདུ་རན་ཏའི་ཅེས།